नहीं बिल्कुल नहीं खेल में प्रदर्शन बढ़ाए बर दवाई के इस्तेमाल एकदम नैतिक नहीं है। अगर कोई आदमी मूल रूप से तैयारी कारीस है। और दुसर आदमी जो दवाई के सहारा लेहत है तो ये बहुत गलत बात है। और ये बहुत बड़ा भेद भाव है यही बार खेल में प्रदर्शन बढ़ाए बर दवाई के इस्तेमाल एकदम नैतिक नहीं है।